كنت راح اختار عمر من خمسة وعشرين لثمانية وعشرين هذي الفترة اللي فيها من ريعان الشباب وحكمة ال-ال-النضوج الكبار شوي، <hesitation> لساتك بصباك بجمالك وحيويتك وصحتك <hesitation> وايد حولك عالم وايد ناجح رح اختار هاي الفترة.